<noise> Sɛ mepɛ dɛ medze adze biara a "painting" san ban ho a. Mobɔbɔ prɛgow wɔ ban no ho na afei mapɛ ahoma asan dza medze reba abɛsan hɔ ban n' n'ekyir. Ntsi mekyekyer ahoma ne wie a na medze prɛgow na mabɔ wɔ hɔ n' medze ahoma na makyekyer wɔ mfonyin n'ekyir dza asan do wɔ ban no ho.